Yele pina tana do pai sai sai ho e hono sae sepue deu' homo'o paiyele humo'o pai pinatana do ho sai saiho e'etea neu epanue'e tea nena ehono hadilau i pai yami wai nuwetetu patai do dila wema o a pue hae pai pue hai ho nama e'ane o e'ane tamata yele e'ane e pana lia yele nena wai nuwe tetu patai deho dila wema ho puhai pai puhayo e hono danadenle nyiamo mai si puehai nyadoa o wedei nuwetetu patai do maita'i waila waila lado'o sepulu lae pewae wae nyalu'i nyadoa ho kaitia sihe sitai si hapuni si amoak keuo puhaya na apue duwe usu wakenya mai'sa me hole tuka nyadoa tuka nyahede ni me pue hae wae nuwetetu patai do e anes aimusa'a me pai kaitia sinese puwayo pai hohono humule pai hono hapiase nena e ane hapiase nena sepu sepu do dila wesi ahae e diwalaesi a Puye haedo'o nyahedeho pue haedeo ewainya wae lai mule uwaina luwa'e nyahede puwai uwai sa'a masike nyahede apewadado sitina sepu wahede ehede kamome pai kaitia seneze amaikila duwe pue hayo puhai e'anea i lepai pue ayo adulua eke adulua menik menik ke'eme nama tuka aloina ehunua pai pue hayo ehuno mula mula honue na tuka ehonu mula o epanua tuka meseka e anea he e anea'e dadau sepuhayo e anea o e pena e wake wake'enya takule tuka kulu dawese e aliana e'ane na kaitia sileu awe apewada tuka nyai da damenina yamiho wae nuweitetu patai deuho pue hayo dila wema aihe la'e masike pedipekai de si dila wesi a puhai mo me amihio pai dila we ma apu wehai pe pui wahayo nate na nya'ama dawese hadulue na se matai loka matai mahemi matai nyahono saike sepue ho masike ma'atae atitiwa mo wei e anea i we ane ai na Kaitia sinese mitai louka akuse mi saka mi hoho'e mitai loka akusi mita'i duwe yasua nenak ke se miselua musa we asua eko we'i na nyadoa ho yasua eko we saja wei eloi e'ane yasua ko'i na tuka nya hede'e kaitia senese apewada masike kanyahe hede'e puwahaya ewae wede moini meiakuse metai wai wenewa akuise memaunya hoho'e painya hedeu o puihai wai lubai ma'ita nina wei esa sa wainya waila sepulu do'e nyahede peina naidei weisisukulu sisukulu wae kaillatu desi suku puehai wade liu apa sisuku puehai hena kaite sinese mene' hoho'e pupai puehaya do ma'asike wei uwai mo ini me penamunya ewai etei ke'e tina kaimuli akuise iya tuka eloinya e'etei kele na pehaya do tuka nyahe de'e wei si ne'e tuka he yasualeni me tepai elutuinilu do sihapelie lu dawese ye utana dosi apelie lu me yamido tukanya hede'e me ma'ane pui hai musa'a Pae puhai kaitia senesepu wehai yo ane hapae helai kisa kue me yamido matitiwa si ma'ane puhae bemo me kaitea sinaseak wae ahiro aneho hapai ho na puhae dewai yamane nusa papai de ho nuwe tetu patai dong dila wezi dila weka au menyahedeo yana puyu dila wese alu mopai sititiwa se puhae do sahae sitituwa sepu'wahai do lai mamoko we de'i sa dedena si pusi nai nya aemo mekaitia sinese akuse memaunya hoho'e painama ataisala hono sae sala neu ho pua ae anea na nyahede kaitia si hanauk ke aweka kuse ma ne'o hoe pae yami wae nuwetetu patai do sai sapue ekana lesi hehe pua hae mo'o